Rice cooker khe kaisa mai songmani machine. O machine o pohor bai chalokjago tei bini bisingo kutung khaijaknai jontro tongo. Mai baade bo o machine no mui tei kwbangma chamung songwui mano. Tabukni rice cooke o momo tei idli bo songwui mano. O machine no mai mui songnani belai klaisa tei mai mui no kothok khe songwui mano. Tamoni hinba mairum no kaham khe suwui boksawui rwkhai tei switch chalogwui rwkhai bini bo no mwnwui thango. Mai no kolna bo nangya tei kutung khe tonwui mano.